Lá kú tá’ xíi’ i ‘nⱥⱥ ere kú’n ere jmóo guⱥⱥ’ ‘nⱥ’ eli kuíi ú’n xé’n ere jǿǿ xí ä’n kié’ dxún jan mý ire tɇɇ o jan dsóo ire tɇɇ, ‘nⱥ’ re jɇɇ dxǿ xí jmⱥⱥ tá o xii <noise> á xa umýyý kíé’ ján mý o jan dsoo ire tɇɇ kíla’ jöba re bɇn dxǿ ere guⱥ kiä’ úu’ mý guíi kiee’ xiro ere jmóo la’, ‘nⱥ’ ere jɇɇ xí jmⱥⱥ tá jan dsóó kién kö’ o jan mý kié’ kö, ‘nⱥ’ rejɇɇ xí ä’ kie’ re lýn jan mý i dxún jan mý irelí juó’ ere guⱥ kiä’, ejö e ‘Nⱥ’ re jɇɇ jan dsóó ere jmⱥⱥ dxǿ lega bá í’ e ñǿ’ gá ere tɇɇ jan mý, kí xiru jan mý juýý’ mý i ajiä’ dxún dxǿ gá ajia’ ‘nⱥ’ ere kún’n bá jönɇ ela kú ere lɇ la’, kí jan mý e juý’ jan mý i ajia’ mi kin jan dsóó kien aetaxa ‘nⱥ’ jan mý ila’ kiela’ jan dsóo ila’ kö’, kí jan dsóo dxún bá e ‘nⱥ’ ere ñíra kiä’na mý guíi la kuⱥⱥ’ la uɇɇ’ mý guíi kieera ere ñíra kí ‘nⱥ’ lixen jööra ‘nⱥ’ remi kína jö¨ra ree katí kiä’na jan dsoo kiana, la’ ba ú jö ela nⱥⱥ ‘nⱥ’ erelí kiá’ jan mý jan dsoó ‘nⱥⱥ rekú’n re le’en kia? Úu’ ‘nⱥⱥ re jmóo guⱥⱥ’ ‘nⱥⱥ’ ere jmóo ree kati íi’ bá tá’ elanún ere guⱥ tá’ köö mý guíi e jýn <noise> dsí tá’ kiä’ tá’ jöö dsíí irexen kié’ tá’ lajyn jöö dxáaá lajyn, jöba xa köö juó jö ere kuɇɇ ú’u’ ere kuɇɇ jöö kö’ mareti köö jmýy e tⱥ nⱥⱥ’ jöba xa juí ere sý’ jöö jö e jmí’ re lɇ re jmóo tá kí xiru jan mý o jan dsóo i ju´’in’ i a jiⱥ dxún i nⱥⱥ kié’ jman’n lajy kúu etaxⱥ dsa ila’ a jia’ jóo’ ere kú’n re lé’n, kí la’ jö dse uí’i’ jööra, dse uí’i’ xiüü emare téera jan dsóo jan mý, ejö e ‘nⱥⱥ’ re jmóo jan dsa i dse kún’n nⱥⱥ’ redxá köö töö dsí ejan bá ‘nɇɇ’ mú kien ire tɇɇ’ kö’ kí jia ‘nⱥⱥ’ jö xiru talýn lɇ ere tɇɇ ú’ú’ xii’ sin que ajia’ kuíi ú’ú’ ajia’ ñí eba lýn gá la jan ire tɇɇ kí la’ dselí mý guíi <noise> ejöba e juá’n’ la’ jnⱥ ejö ba ‘nⱥⱥ’ re jmóo jan dsa i ñǿ’ gá ere tɇɇ úú’ ajia’ dxǿ xiroó ere ján jan mý o re ján jan dsóo i jia’ kajǿǿ eba íi lýn, eba íi jmé. Éba juí ún gála jan, ajia’ dxó ere guⱥ mý guíi kiée’ dsa i jmóo e lɇ la’ jöba <noise> ejan mý jan dsóo jö eku jmóo í’ ba ku jɇɇ íba íí jan mý íba íí jan dsóó ire tɇɇ bá xí mýyý xi ñǿǿ ixen jmýy re nɇ, la nɇ re lɇ lún jná ekiee’ dsa i íí ere kú’n, dsa i íí ere jmóo guⱥⱥ’ ili ‘nⱥⱥ lixen úú’ la nɇ re lɇ lún.